عشان اعتذر بشكل صحيح ضروري اكون صادق، مثلا اول ما اجي اول ما اكلم الشخص ابدأ بالتحية، بعدين اعتذر مباشرة مثلا اقول له اسف اذا جرحت مشاعرك، بعدين احدثه عن مدى اسفي له وعن مدى قيمة الشخص عندي، وان هذا الكرر-الغلط ما بيتكرر مرة ثانية.